जू म्यार पंसदीदा व्यजन छन वां म मूला, खिरा भुजी। लौकी, अंडा कडी, ई सामग्री यूज करदन। कभी फाणू झगरू चैशुण भी खांदू। और अलू थिंचुडी ।